Ndikkinami midon yaara piiza ngam piiza kanjum hunde nyaamugo on nde mi nani weelo pat mi joodan mi nyama nden harnami, amma kanjum icekrim harnata nden bo to duudi haa bandu goddo wawan warta nyaw.